Um Saya tak ingatlah kali pertama saya mendapat telefon tapi bagi saya Um memperoleh telepon itu merupakan satu perkara yang dapat meringankan dan juga mem-menyeronokkan kerana saya dapat berhubung dengan ahli keluarga menggunakan telepon dan juga saya dapat menyampaikan inpo-info yang baru berkaitan dengan keadaan semasa saya dan juga menggunakan telepon terutamanya telepon bimbit.

Um <noise> Itu adalah teknologi moden.

Upin dan Ipin Um lepas Um Doraemon.

Harimau, Singa, Um Gajah, binatang-binatang ini ba- memang agak mengganaskan dan membahayakan untuk Um orang ramai.

Pembayaran berubah di negra di negara saye dalam tempoh lima tahun ini ialah seperti pembayaran menggunakan telefon atau secara online berbanding dengan sebelum ini kite perlu bergerak ke bank kalau nak membayar kereta ke-kemudian kita Um bergerak ke-ke apa ni ke Um kiosk-kiosk Um SESB kalau nak membayar bil ka bil elektrik tapi kalau mengguna dalam dalam jangka masa lima tahun ini kita hanya boleh kita boleh gunakan telefon bimbit untuk membayar apa-apa saja bil yang berkaitan.

Um Ini peri-program radio tempatan yang selalu saya dengar ni Era Sabah lah. Sabab Era Sabah ni kalau macam <noise> bahasa-bahasanya mudah kau pahami Um banyak bercerita tentang apa yang berlaku di sekitar-sekitar Sabah Um jadi Um kita boleh faham lah apa yang dia inpo di radio Sabah itu, mudah berbanding dengan Um macam Um radio-radio KL sabab kalau di Sabah, Era Sabah dia akan cerita apa yang berlaku di Sabah, apa yang Um kita sudah terima, Um pasal keadaan cuaca, dia akan inpo kita melalui program radio tempatan ini.

Di antara sukan yang saya seronok untuk menontonya ialah sukan bola sepak kerana saya Um mem-membesar dulu dan salah satu sukan yang saya minat ialah bermain bola jadi sukan yang saya minat untuk menonton ialah sukan bola sepak.

Um Pendapat pendapat ku penggunaan perbankkan dalam talian ini Um bikin takut kadang-kadang perbankkan dalam talian ini lah bikin kita punya duit hilang hilang ya bikin bahaya juga ini kalau aku kalau macam aku ni nda nda lah nda la ak berminat Um penggunaan perbankkan dalam talian ini bagus lagi Um secara biasa saja lah.

Ya saya sangat berharap Um boleh menggunakan teknologi untuk Um memudahkan kita berinteraksi dan Um mendapat info-info yang terkini contohnya berita dunia dan Um berita-berita pasal malaysia.

penyanyi kegemaran saya p. ramlee Um sama sudirman Um sama dato jamal abdillah juga kalau penulis lagu tu Um saya suka m. nasir sama p. ramlee sebab sadap sadap dorang punya lagu.

Um Saya selalu juga bermain alat muzik juga musim-musim perayaan atau musim-musim kawin iaitu saya bermain salah satu alat muzik Um kulintangan tetapi saya bukan bermain kulintangan saya bermain Um alat muzik yang kami panggil sebagai Um cacanang Um lebih murah lah lebih mudah untuk saya bermain cacanang itu di antara muzik yang saya suka main.

Saya akan bertanya kepada pakar-pakar Um contohnya Doktor Um mengenai penyakit penyakit bersangkutan Um kepada seorang individu contohnya pakar mata.

Um Di komuniti kami mimang ada lah ada tariannya seperti tarian liliput komuniti Bisaya lah tarian liliput tarian Um apa lagi itu pagarusan Um muzik tradisionalnya seperti kulintangan lah kulintangan Um apa lagi tu ba-ba rabana macam gitu tapi yang biasa ini lah kalau yang kami punya tra kami punya etnik ni lah anu kulin-kulintangan ini.

Genre muzik yang menjadi kegemaran saya ialah genre muzik sumaz- Um apa ni joget. Um Dia sebab Um dengan adanya- kalau dengan berkumandangnya muzik-muzik Um genre joget itu saya boleh ikut untuk menari joget bersama.

Um <coughs> Sekarang keadaan cuaca di tempat saya keadaan awan Um nampak cerah, tidak mendung berbanding tadi pagi dia macam ada mendung-mendung mau ujan tapi tida juga ujan tapi sekarang ini keadaan cuaca agak terang, agak cerah, tiada yang menandakan dia hujan.

Menjawab soalan kerja rumah ilmu hisab lah sama Um English memang susah.

Um Saya lebih suka berada di luar rumah kerana bagi saya berada di luar rumah tu saya dapat menghirup Um cuaca ataupun menghirup udara yang lebih sihat berbanding di rumah yang saya rasa saya terkurung.

Artis yang saya kagumi ni sebenarnya P Ramlee sebab dia ini serba boleh boleh belakon boleh menyanyi boleh boleh juga nampak dia menari itu dia boleh mengarah Um dia boleh membuat tu skrip dan juga dia boleh melawak kalau melawak dia tu paling bagus lah paling siok.

Saya pernah menggunakan jenis telefon bimbit Oppo, Vivo Um si Um Nokia dan Infinix Um kadang-kadang tidak ada talian yang memuaskan di suatu-suatu tempat.

Cuaca hari ini bagus tapi ada gerimis sudah sikit-sikit tadi tapi kalau itu kalau mau kemarin tu hujan kuat Um.

Um <coughs> Kalau saya untuk menjaga berehat menjaga minda yang sihat saya akan Um berjalan-jalan beristirehat dan <coughs> banyakkan membaca sebab kalau kita ni Um asik Um sibuk mungkin minda kita tidak sihat jadi untuk tu kita banyakkan untuk Um mungkin berehatlah banyakkan membaca santai dengan keluarga untuk menjaga minda yang sihat.

Um Makanan yang Um sihat, dan berkhasiat ini benarnya Um kalau boleh biarlah makan makanan yang-yang baru bah, baru seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang baru, diambil bah dari-dari di kabun tu, kalau sudah Um layu Um itu kuranglah dia punya khasiat, nda lagi berapa sihat, nda lagi berapa sihat bah itu buah-buah itu, in-inda menyihatkan urang.

Um Saya menjaga badan atau kesihatan adalah dengan cara melakukan Um merancang pemakanan sama ada saya akan mengambil makanan yang tidak menyebakan ia buli jadi obesiti atau saya Um dan juga selalu bersenam dan sekurang-kurangnya bersenam sepuluh minit sehari untuk me-mengekalkan Um bentuk badan dan kece-kecergasan saya.

Bintang marikh, pluto Um bumi Um kalau buruj Um bintang yang Um leo Um scorpio Um libra, gemini Um.

"Setakat ini Um telepon bimbit saya mempunyai penerimaan perkhidmatan yang Um okaylah pasal [um? boleh sudah ni pemasangan ""WiFi"" pun ada jadi Um jarang lah berlaku talian yang tidak baik. Setakat ini okaylah. "

Kalau dalam budaya kami yang menjaga itu orang mati ialah ahli keluarga. Um Jadi dijaga laitu orang mati. Um Kalau kamu panggil itu si mati itu dijaga. Jadi, di siring-siring dia tu kita bagi- kita baca- baca-baca surah Yasin ka begitu. Um Panggil-panggil saudara juga la. Ramai-ramai kami.

Untuk Um untuk menjadi pedoman kehidupan Um untuk menjalani kehidupan sehari sehari harian dan menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan

Ui aku masa aku kecil dulu yang aku mau jadi jadi polis tapi bila sudah basar aku nda <laughs> mau jadi polis lagi takut pula tapi dulu selalu dulu suka suka nampak saja orang betimbak timbak siuk mau jadi polis lah atau askar lah akhirnya tu bila suda tua jadi jadi guru pula jadi cigu lah.

Um Saya lebih suka merancang percutian saya ke pulau-pulau Um sebagai contohnya ke Pulau Langkawi kerana di Pulau Langkawi itu saya dapat Um melihat pelbagai keadaan yang lebih kepada Um menenangkan pemikian saya.

Um Seni pertukangan ya membuat buat Um bahan perabot ya yang seni lah.

Um Kalau saya melawat ke lautan-laut di lautan, tasik atau sungai Um <coughs> dia ada waktu-waktu yang sesuai lah biasanya masa senja Um tingu keadaan macam mana kalau laut yang pemandangan yang cantik, tasik yang besar, sungai tidak membahayakan Um.

Ada di antaranya disebabkan mereka err berpindah kerjaya dari satu tempat ke satu tempat err untuk Um meneruskan Um pekerjaan mereka

Kemahuan kami ni sama anak-anak supaya bila dorang basar dapat dorang akhlak mulia perangai yang bagus-bagus dan juga pelajaran yang bagus-bagus bila pelajaran dan itu perangai bagus dapat keraja bagus itu pun Um sukur suda Um jadi bole dia membantu diri sendiri kalau kami ni orang tua ini Um kalau dapat sedikit macam nya dia membagi kita Um duit gaji kah sukur Alhamdulillah.

Pada pendapat saye perubahan iklim ini bukan juga Um satu perkara yang amat berat tetapi kalau kita tidak pernah merasai perubahan iklim itu kita boleh lah Um pergi ke luar negara contohnya kalau di negara kita panas dan lembab sepanjang tahun maknanya kita buli kalau kita nak merasa sejuk kita boleh lah pergi ke negara-negara eropah yang mempunyai empat musim.

Um Nasihatku kepada rakan dangan-dangan dangan yang Um gugup tentang sesuatu tu kena bersedialah, bersedia dari awal apa mau di mau di cakap Um atau pun kana yakin diri lah, kena yakinkan-yakinkan diri sendiri bahawa sendiri ni buleh berani becakap di dapan Um di dapan urang ramai.

Um <coughs> Saya kadang-kadang Um lebih suka lagi Um di luar rumah sebab kalau di luar rumah Um kita akan dapat tingu pemandangan keadaan persekitaran lepas tu kita kalau ada kerja yang kita perlu Um buat di luar rumah sekurang-kurangnya boleh juga mengeluarkan peluh berbanding di dalam rumah.

Um <coughs> Um Ibu-bapa saya ada juga becerita tentang sejarah kehidupan dorang terutamanya ayah saya Um dia becerita tentang kehidupan nya di zaman penjajahan jepun atau perang dunia kedua yang mana kehidupan ketika itu amat sukar amat susah dan Um nyawa kita buli terbang bila bila masa saja.

Kalau serangga terbesar di tempat kami Um ialah gonggok. Ada gonggok, bukan yang kicil tu ada lagi satu gonggok yang basar, itu basar itu gonggok.

Um Petanda cuaca baik dan menceriakan lah <noise> sebab <noise> terang.

Dengan adanya dana kecil dapatlah membantu para khususnya para wanita-wanita untuk membuat memulakan perniagaan sebagai modal secara kese-kecil-kecilan dan disamping Um me-merubahkan peningkatan hidup mereka

K, cara orang bayar dalam masyarakat kami biasanya nu bah apa ini dia bayar secara tunailah. Contohlah kalau mau bali itu-bali kerbau lah binatang seperti kerbau dia tunai dia bayar sama kita.

Um Kita penting untuk mencuci tangan untuk menjaga kebersihan sabab kita kadang-kadang Um menyentuh dan memegang barang-barang yang <noise> mungkin Um tidak bersih Um jadi untuk kesihatan menjaga supaya tangan kita bersih lah kita kena selalu mencuci-cuci tangan kita

Di antara cabaran usahawan apabila mereka memulakan perniagaan ialah adake perniagaan yang mereka ceburi itu mendapat minat atau mendapat sambutan daripada masyarakat setempat jika tidak mungkin mereka kurang mengalami kerugian tapi jike perniagaan mereka tu mendapat sambutan mendapat permintaan daripada masyarakat setempat Insha Allah mereka akan beroleh keuntungan.

Saya punya perasaan ni kalau baranang sebab saya ni inda pandai baranang Um lama sudah saya belajar tu baranang tapi inda juga pandai sebabnya macam susah pula kaki saya mau pigi Um pigi angkat-angkat di air, sama tangan saya susah pula mau Um sapak-sapak di air tu jadi susahlah mau belajar.

Um <coughs> Biasanya sukan yang selalu saya tonton ni Um ni Um bola tampar, kadang-kadang Um bola sepak badminton seronok lah anu Um macam ada kepuasan bila meningu setiap perlawanan itu.

Saya hanya memerlukan Um membeli Um barang-barang keperluan Um tanpa Um membajirkan wang dan untuk kegunaan sehari-hari- sehari-seharian demi untuk keperluan keluarga.

<noise> Perjalanan yang- ataupun pelancungan Um percutian yang ideal bagi saya kalau boleh saya nak melakukan perjalanan umrah atau melawat Tanah Suci. Sama ada kite melakukan perjalanan itu melalui pakej-pakej Umrah yang tertentu ataupun kalau boleh kita- kalau dapat pergi sendiri pun boleh. Tapi apa yang paling ideal pada saya ialah pak- Um perjalanan umrah ke Tanah Suci iaitu ket- ke Mekah dan juga ke Madinah.

Um Pihak sekolah sama ibu bapa ni saling membantu mendidik anak-anak melalui permuafakatan lah. Permuafakatan seperti adakan Um melalui Um persatuan ibu bapa dan guru Um di sana dapat lah berbincang-bincang macam mana mau kasi-kasi maju anak-anak itu, Um itulah Um apa masalah di sana boleh berbincang melalui persatuan ibu bapa itu, PIBG bah, ringkasnya PIBG.

Cerita terkanal dalam budaya kami ni kalau yang suka Um sebenarnya selalu saya dangar tu cerita Um Pangeran Shahbandar, Pangeran Shahbandar ni cerita pasal peperangan Sabandar taun seribu lapan ratus lapan puluh lapan Um dan di situ ada seorang pendekar perempuan nama dia itu Dang Insum.

Gula, minyak Um daging dan sotong dan juga santan kelapa.

Ini Um kebimbangan kesihatan yang berlaku ska Um sekarang ini Um di negeri kita kebanyakannya yang tiga serangkai maksudnya Um ada yang Um darah tinggi, kencing manis obesiti lah yang paling kita ni takuti <noise> sakit jantung mimang banyak lah terjadi banyak lah yang berlaku di negara kita ini yang kurang sihat lah mimang itu yang membimbangkan kita sekarang ni sakit Um serangan jantung Um mimang itu lah yang sekarang ini selalu berlaku.

Antara serangga terbesar yang berada di tempat saya yang pernah saya jumpa ialah saya pernah berjumpa dengan sejenis lipan yang kami panggil lipan bara yang ber de Um yang berwarna merah besarnya sebesar ibu jari dan panjangnya Um melebihi enam inchi Um itu yang di antara jenis lipan yang terbesar yang pernah saya jumpa di tempat saya.

Iya ada saya memandu kenderaan iaitu seperti kerita kerita ada juga basikal sama motosikal kalau di-di sungai tu ada juga perahu Um ada juga perahu.

Tokoh sejarah atau lagenda terkenal di negara kami yang ku tau lah Um seperti Um On- Dato' Onn Jaafar, Um apa ni Tun Razak, Allahyarham Tun Razak, tulah orang-orang yang-yang ku ingatlah. Yang-yang anu apa ini Um mereka ni ada <noise> berjasa bah untuk Um menyu-memajukan negara ini.

Kemudahan dia perhubungan Um risyiko die Um kena jaga sempadan.

Um Untuk yang Um perkara yang selalu saya lakukan untuk lebih banyak untuk kekal sihat biasanya makan makanan yang sihat, beriadah Um rehat yang cukup Um pemakanan yang seimbang itu di antara yang kita terapkan lah pada diri kita sendiri untuk lebih untuk kekalkan sihat dalam usia-usia kita begini ni yah.

Saya risau teknologi yang ada di telefon bimbit sebab ada aplikasi aplikasi tertentu yang sepatutnya tidak sesuai digunakan oleh ataupun di layari oleh kanak-kanak di bawah umur tapi apa yang kita lihat sekarang ini[Um] kanak-kanak juga mampu untuk memiliki telefon dan kita tidak pasti kah kita tidak tahu apa yang dibuat oleh kanak-kanak dengan telefon mereka jadi salah satu aplikasinya yang sesuai ialah aplikasi yang boleh menjurus ke arah kejatuhan moral kanak-kanak itu sendiri.

Saya pikir kemajuan teknologi Um buli meningkatkan kualiti kehidupan kita ni sebabnya dia memudahkan kita contohnya itu peti ais kan boleh simpan itu ikan Um kan kalau kalau dulu ikan itu satu hari saja boleh masak Um boleh pakai boleh makan tapi kalau sekarang ini dua tiga hari satu minggu pun buli lagi ikan tu tahan.

"ruang tamu yang ""famous"" sepenuhnya dengan bunga-bunga tempat bersantai dan lupa Um sofa."

Kalau kita macam mana buat temujanji doktor dalam keadaa-di-di negara kita ini biasanya ada yang guna online, ada yang datang terus ke macam ke klinik biasanya dia akan kita bagi kita review-review jadi Um dua-duanya baguslah tapi yang paling bagus pigi temujanji tu Um kita ke klinik lah, dia akan bagi kita tarikh yang sesuai macam mana dan bila kita mau pigi berjumpa dengan ni jadi kita pun boleh agih-agihkan masa atur masa bila yang sesuai bila kita berjumpa dengan doktor.

Um Tidak banyak saya tau nama bintang sama buruj tapi kalau bintang itu yang saya tau itu matahari lah bintang dan buruj itu yang macam scorpion, scorpion Um apalagi tu Um Aries, Um begitulah.

<noise> Ada juga ketika- satu ketika dahulu, Um generasi-generasi muda di kampung saya telah berhijrah ke tempat lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Di antara negara yang mereka Um pergi ke pada masa itu ialah negara Brunei Darussalam. Kerana ketika itu negara Brunei masih berada dalam pembi- Um negara yang sedang maju dan banyak pembangunan-pembangunan yang dibuat dan memerlukan tenaga kerja yang tinggi. Jadi, Um belia-belia dari kampung saya berhijrah ke negara Brunei untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Um Sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Raya Aidiladha, Um kenduri kahwin dan kesyukuran, serta Um acara Um Pesta Menuai iaitu Pesta Kaamatan.

Um Tantu lah kalau kita ada yang yang mau digembira kan sudah kita merasa gembira begitu Um macam istimewa lah bagi kita ni' kalau kan mendapat kejayaan seperti Um kejayaan apa ni' Um kita mendapat hadiah hadiah lumayan kerana kita ikut pertandingan macam atu Um kita mendapat tampat yang pertama contoh lah pertandingan melukis kah pertandingan bamuzik kah Um kumpulan kita menang itu memang gembira lah itu.

Um Umrah dan Um negara-negara bersejarah.

Paling bagus perniagaan yang komuniti kami ni kan sebenarnya adalah kedai runcit sebab kalau kedai runcit Um dia punya keuntungan banyak hari-hari orang mau lepas itu dia boleh membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak yang tiada kerja.

Setakat ini tidak ada sekolah-sekolah yang me-menyokong Um penggunaan bahasa contohnya bahasa Bisaya selain daripada menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Eng Inggeris.

Um Pendapat- Pada pendapat saya tentang faedah dan risiko menggunakan teknologi, dalam pendapat saya faedahnya mimang Um penggunaan teknologi ni mimang satu daripada perkembangan lah, perkembangan minda, perkembangan Um cara kota berfikir, memudahkan kita berurusan itu Um kita macam ada business boleh info-info iklan-iklan melalui teknologi dan untuk Um <coughs> risikonya pula dia teknologi ni lebih kepada Um yang anasir-anasir yang tidak sihatlah untuk anak kita, itulah yang kita kena jaga dan pantau.

Um Perkakasan Um lame yang dibuat daripade tembage.

Um Saya dan keluarga pernah menghidiri perayaan atau pesta iaitu pesta gasing gata yang di adakan di daerah Sipitang kira-kira empat atau lima tahun yang lalu lah sebelum PKP.

Kalau dalam kami punya komuniti ada itu Um tarian-tarian tradisi sepertinya itu tarian laliput sama tarian anak kuda Um jadi ada juga itu muzik tradisional iaitu gimbal corocop.

Aku banarnya inda berapa berminat bah permainan-permainan di video. Kad ni pun biasanya kad-kad yang <noise> permainan kad Um ni biasanya orang main judi Um begitu kan itu lah itu saya tidak berapa berminat lah mainan-mainan begini, yang saya suka lebih kepada permainan yang-yang apanya namanya yang mengeluarkan peluh, ni permainan ini seperti untuk kepuasan-kepuasan saja bah ni.

Setakat ini kalau saya memang suka kepada warna-warna yang macam gelap sikitlah. Contoh macam kelabu, Um macam maroon-maroon memang saya suka warna-warna begitulah, Um coklat Um memang saya suka warna-warna macam tulah. Macam rasa macam ada kepuasan bila kita memakai ka apakah, memang saya suka tingulah warna-warna macam begitu.

Membuka sebuah kadai menjual makanan iaitu sebuah restoran dan juga Um pam minyak.

Antara makanan yang- makanan sihat dan beras- berkhasiat ialah Um seperti buah-buahan dan selain daripada kita makan kita sep- ma- makanan nasi, makan nasi dan sebagainya tapi diantara makanan yang berkhasiat ialah buah-buahan. Sama ada buah-buahan Um tapi lebih elok lagi kalau buah-buahan tempatan.

Kalau betanya pasal penyakit saya suka betanya dengan sepupu saya iaitu lah dia bekerja sebagai medical assistant Um di hospital itu kalau penyakit penyakit yang berkaitan hospital kalau yang penyakit- penyakit yang bukan hospital macam penyakit-penyakit yang mistik itu saya suka tanya saya punya mama sama bapa.

Banyakkan istighfar dan terima setiap kenyataan dan ujian yang diberi.

Um Warna-warna yang saya suka warna hitam, warna kuning, sama warna merah sabab itu warna-warna sangat menarik Um pada pikiran saya.

Um Artis-artis tempatan ni biasanya yang lawak-lawak ni saya suka juga, kalau macam mendengar Abu Bakar Ellah menyanyi, berlawak Um memang okaylah juga dia ni, Um sekarang ni artis-artis yang kitani ramai tapi kalau artis-artis yang kita ya-yang lama ni Um durang itulah Abu Bakar Ellah, yang tempatan-tempatan punya si marsha, Um memang okaylah.

Perminan yang dimainkan oleh kanak-kanak Um dalam komuniti kami Um main layang layang, main guli main lastik dan main bola.

Um Aku sebenarnya lebih kepada melakunkan melakukan Um perkara yang menyebabkan badan ni selalu bergerak macam begitu lah noise] kalau kita kurang pergerakan badankita macam rasa berat begitu <noise> kalau kita bergerak <noise> mudah peluh kita keluar[Um] mudah kita berpeluh bah begitu jadi kita nampak sihat lah badan macam ringan rasanya.

Dapat Um dapat memudahkan kepada pengguna Um untuk menjimatkan masa hanya dalam talian kepad- boleh menyelesaikan masalah, contohnya pembayaran bil-bil.

Um Di setiap situasi Um apa yang jadi keperluan Um masyarakat senentiasa mendekat lah.

Kalau di negara kami ni Um penghijraan yang paling kami nampak itu ialah penghijraan berniaga Um orang-orang datang pigi sini mau berniaga ada juga yang peghijraan pasal mau bekeraja yang itu dari-dari negara-negara jiran kadangkala dorang sampai sini pakai itu tongkang ada juga yang naik itu kereta di sempadan.

Um Kalau yang pasangan ni pulak, Um saya mimang <coughs> suka la dia punya sikap yang Um suka menegur yang baik-baik, suka menolong membuat kerja-kerja rumah, membantu Um suka ber- macam berjenaka. Um Mimang dia mesra la macam Um macam bulih membimbing kita dalam agama. Ok lah, alhamdulillah. Pasangan yang baik.

<coughs> Di antara teknologi yang saya suka yang kita buli gunakan ialah teknologi Um Internet. <coughs>

Ok bagi bagi saya kalau menambah nilai kredit untuk atau membayar telefon bimbit ini aku pigi anu sak lah di kadai-kadai yang ada perkhidmatan anu membayar telefon tu membayar anu samada bil kah asal pigi sana bayar aja tanya berapa berapa berapa mau dibayar.

Kalau menambah itu keridit Um di telepon biasa kami guna itu anu lah kami guna itu online banking ada juga kami pigi pakai itu Um Shopee di Shopee ada itu yang jual keridit.

Membersihkan seluruh kawasan rumah Um sama ada di dalam rumah ataupun di per luar persekitaran rumah yang begitu Um menyukarkan dan mengambil masa yang agak lama.

Um Setakat ini apa yang saya banggakan Um kalau untuk diri saya sendiri Um kekal sihatlah mudah-mudahan tiada tiada sakit Um anak-anak yang sudah besar Um anak-anak yang sudah Um mempunyai keluarga jadi bukan juga bangga tapi Um buli saya banggakan lah sabab saya masih lagi Um ber-bermesra dengan dorang bertanya khabar dorang maksudnya saya labih Um buli-buli orang bilang sihatlah buli lagi Um ber-bermesra-mesra dengan dorang Alhamdulillah itu lah yang saya bangga dengan keluarga.

oi bagi aku aku lebih suka tinggal di luar rumah daripada di dalam sebab di luar rumah ni macam-macam bah kita nampak bikin senang hati kalau di dalam ni bikin kusut lah itu itu pengalaman lagi di luar ni kita inda rasa macam tekurung lah begitu.

Um Musim tengkujuh Um monson timur laut dan juga monson Um monson barat daya.

Dengan menggunakan Um kode keselamatan yang telah diberikan oleh Um e-ejen-ejen bank untuk para Um penyimpan.

"Teknologi yang boleh meningkatkan kualiti hidup kita ialah teknologi inter-penggunaan ""internet"" yang mana ""internet"" ini adalah dengan istilah mudahnya ialah dunia di hujung jari jika contohnya jika anda ingin mengetahui Um tempat-tempat yang ingin anda pergi maka anda hanya perlu mencari di ruangan ""Google"" dan di situlah kita dapat melihat tempat-tempat yang sesuai untuk kita lawati. "

Um Jinis tumbuh-tumbuhan atau bunga yang telah saya nampak minggu ini ialah Um sayur-sayuran yang saya tanam, Um <noise> macam bunga-bunga Um yang saya-saya nilah orang bilang Um yang biasa-biasalah tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga yang biasa yang saya, yang kita nampak.

Saya amat meminati Um Allahyarham Sharifah Aini Um Allahyarham P Lamree, Um Rafeah Buang dan juga Allahyarham Sudirman Haji Arshad Um seterusnya Um penyanyi Ella.

Yang parnah saya nampak kalau serangga terbasar ni ia seperti kumbang nya lah kumbang kumbang yang anu yang mengurik lubang di batang-batang kayu kayu lah kalau tu da nampak kan kebanyakan serangga serangga yang lain atu dia anu bersaiz kecil lah.

<noise> Kasihatan sesuatu yang saya kerjakan kerja-kerja siap-siap saya laksanakan, itulah kebanggaan saya.

Um Kalau yang tempat suci atau istimewa untuk kami sekeluarga ni biasanya di rumah lah sebab di rumah Um mimang tampat yang sesuai untuk kita berkumpul kumpul jadi kalau saya itu lah tempat yang paling baik bersama keluarga bersantai- santai makan bersama berkumpul kumpul memang di rumah lah tempat yang paling baik tempat istimewa.

Um Di negeri say di negara saya ataupun khususnya di negeri saye Um lagenda yang terkenal ialah Um Datuk Paduka Mat Salleh iaitu salah seorang pahlawan yang memunculkan diri atau muncul semasa zaman era penjajahan kerana mereka ini Um tokoh-tokoh yang cuba untuk mem-membebaskan negeri Sabah daripada penjajahan British.